Nikua ujun ni kua chempo dificil, kele tiempo ndixgikuiá kué hora koe chiempo viko kañii ho viko xavii ñoko ña'a yenguó xa'a yukuxan taxiñii nuñii taxiñii nduchí, ñayenguó xaiyo kuu xii ñii xiyuku kano pues xa'a chondio yingua xuká kuañi xaña ñikoyi kuataxini tuu café, cha'a kue koi chiempo viko xavii chakoín xavii xachia choko tiempo chá xii kuenta koyó yuu tuu taxiniyó kua tukuu perú taxiniyo kuá xakoyu kuá kuenta koyó, ticha tuu tichá tukuu taxii ticha ticha ch'á ndanrí yuka kanyó kua chiempo taxii xakuu vikó xavii chiá tuxii kovo'o yó kanii pues xekuayu kuán hora kuanduu kuatu kovo'o tukó. Kuando katuvuu chá ihó chá xakua xavaxii tuxii konguó yo'ó, octubre vaxii kande koo vikó ndoyu ndá konayo'ó vikó vikó costumbre xa ihó xikó ñayenguó xandió viko yundiá xonguaxi kande koyó vikó ñuu ñukiá yuu kanrí ñuu ixino xima'á, yuku ya'a xanii vikó xa'á ñii yuu kuá ujun viko ñoñi xañi xikixa'á nduvixi konguó tuku kuechí xavaxi yo'ó noviembre xikixa'a no'o vixii yo'ó diciembre kuan no'o vixinguá chiempo yoxikuan tukó yo'ón, diciembre, enero vixhika ya kuando yuui febrero yo'ó xakuandó uu iñi chiempo, kuu chón yuu kuá ñayenguó xakuani yuu ka'a xikaxañi chiñokó iñi, iñi nayenguó iyokuan xii ña'a ñakonnguá xañii nakogua xakuandó kani xokonguó tuxii ko'o yo'ó marzo xii nguan nduka nikonguó. Ñii kuan cha'a yonrika xakuan, nakua nguelta chiempo naxa'a tukuu inka xa'á yo'ó vikó xavii xikitá tuu nayenguó na'a taxiñii nuñii taxini nduchi taxini oko nruchí, chitoko onra taxii nruchí yo'ó yo'ó diciembre yuu kuá xoxoñi chi nruchí yo'ó xuu yuu kachinanté inkua nduchí nduchí xoxo, kachí nrumgui yukua xoxo nruxii hi yukua xii nruchá iin manquera iin nguachón tuu xii kovii manduchí xii kuuxii xichí nruchí, yichí yichí yo'ó yo'ó diciemnre yo'ó yuu kuá yo'ó diciembre taxiñokó nduñi nakiña nima'a cosecha ya'á yo'ó febrero ña'a yo'ó febrero chón nakini cosecha yo'ó, marzo onta koñii ñaka ñuu chiempo taxkii xanii kuu kueni kux taxñiá, andá taxhini ya'á koño yo'ó eneró xacha ko'o kuengá yo'ó marzo ján kixa'a xa'a kañii nruchí ñaxinima cosecha cha'a yo'ó kuá. Yuu ua yo'o machá ñuu kuá tuun café tukó, ko'o ña'a yenguó xano'o café xin pues chiño'o xin toma cafe kuachi yo'ó ká xhino ka'a kukan niye cafe yuu kua chona xayii tuu, tuna xuu kuchiyí café yuu kua xinxinré ché naxaxii inañuu ya'á kua chón xa'a iñii chón naxañi kixa'a yikoñi xii kuex xañii ma'a ndiprufaxí ma'a café yuu kuá, yuu kuan inka kovo'ó kachanrí nakacha ñii tuxhika kan cheye kué ñuu kua xakani ñuu kani tuná ichí, café yuka kumi kuyuu kua kava'a nukani chá ha ikuvii xa'a puntu kues xii kuvix, ha'a xhinaichí va'a, chonka yika kui kui xakachi koñii kué yo'ó kuá xhiko yo'o tiempo xakuenta chiñoituma tumuu café onguá axacha oya'a ho ñañii kuenuu xaíyo tikua iya'á xiñii kaxhiñe yuu kuá ujun ñanricha'a yuu chiñó tuu kua iha vechí tuu kua ihá yoo xaxañini tikuá ti'á. Pues inka kova'a xaka'a xhikoñi uvi chiño'o, o'on xakuu unkanya ñii chainka xiño'o xakuxiñi chí yuu kuá san josé del progreso no'o xhiko ñii kue matikuaña pue xaxhikoñi xa'a, xinañinxii ñanii iin xon xhín kuyavi matekua eya'á ñanrixhan chiño nuu na'a tikua eya'a va'á xacha'a teneyo'ó nakuxikuan ita xhikañi itanueya xandó nima tuu café angua chino tikachino ihó, no ñuu ña'a ña'a tikakueya kuentá xiñii xa'a toñi café kuachí yuu uá chino iho ño'o ña naketaka ngua kachí maechá vanga matikuá iya'á, ichachia ño'o nayenguó tikua ya'a nachintón tikuaeyá yuu kua yuukua ña'a chino xhianó, tikua eya'a chá ajan xachia yukuá ñaxa'a iho nayenguó nii tuu nii nuyii nakuñi nayingaitaxa nakanekuñi, iho kua cuchiño nigua xhinió uxiá nañani kuu mañuni kuu, xachá ña'a na naketa ka'a kuenta xinixi xii nii ñuñii eha taña nenguo ehu taxii ña'a konde ngaxex kuungu gastó kué yuu nuxhia kuá makaka ya'á nii yungua nguí. Chiño'o xaxani chá tixii tixa'á kuiá chonka.